بصراحة ما احب كثيغ اقرا كتب بسس الي لها علاقة بل المنهج مالتنا يعني ما كثيغ من المحبين قراءة الكتب بس احب اقرا مقالات اقرا منشورات قصص ما اتوقع كثيغ الكتب الي قريتوها خلال حياتي اتوقع ثاثي اربعة ما كثيغ.